aja ñaa na ka´yu ña kuu u´u nú kui´i ña yaa ñu´e uju ña ku kui´i ña yaa ñu´e ku nte´e nte´e kuxi ka ri uu-m nte´e ntoo ri ñaa-m ya ña-m ti ku ti yukuli nakatye ta´kana ku nturestú ka ri ñaa yaa-m taku mansana han taku ntika taku tikùa´a taku ñaa-m sandia ka taku ñaku ñáa hueno kuaña riso mí´aa nku katu´e tyi yanuu tatu´n Tu'un saán ku sava tuku nakatye ni aja ñatyu tani uu-m ña sini yu ñá yo kunti ña